Launiji gite yimɓe e duniyaaru ndu ko mi anndita ni hawti e gite daneje, ɓalaeje, e wojeere. e leydi Afrik gite ɓalejum e ranejum ɓuri ɗuɗuki, amma e leydi Sin wojeere ɓuri yajuuki.